Eke îgwam nsort oven wor atene-mme îgwam nsort ere aduck íuaí-îgam igwam nsort wor anor gwan ke íjagha. igama. ígama igwam nsort wor onor umag rere urem ke kam-ke ugbahara îgam īseck wor abe nna aseck yene igwaha izan ma, <hesitation> izan ma. idune. izan onor wer ure ke ugup-ugup meh ugup ishineh ibere yeni awan iseck enwe ibere-bere yeni abe ador atte yeni. abe ador atte yene. yene idune. nigwan nigwan ijaha. ke wor ígwan íjaha nwe. ígama ba unaiha umeh ke ori-ri aba. aba wan gba ari ku imang gba igune wor imag nne yene imag abani go-goat before utoi amin imag ishi îmeyo. ame ga igwam gba nsort. ígwam nsort ame beh. igwam nsort amme bah mme igwam nsort oriri-ke ntack aku auuck eda-dianne esay. edan-edan usay wor gbane îsan. abbe kpor-kpor wor agaha igun gaˈame ire wor nge ijaha igwam nsort eh ori-re Ígwam nsort íre ke orí-re. igwam nsort urume ke îjagha. ígune igwam nsort denne erem esene owi daye ire-gba we ku gwam gba nsort wey ídit gba nna wor nne íníp. ígam usah j́eni wey abe asah atte íniṕ íku-íku. íku-íku. íku-íku oven wor ígbaha urem uchini. igubara íje ju unad udun ímang ukuba îrem osume. isep osume ame kpor-kpork ísan ímag uguru enwe ije-je-je unad udun ewe ímang uju urep îshibe. ímang íshibe enwe îmaghe igon. igon ishibe ewe kpor-kpork ísan sughuren íkanname íshibe erenne. íkíren-neme kpor-kpork ísan ídímme ewor-wom. îdímí ewor-wom ouini udume ke ijaha izome-izome. íju kumma mme mme effa-fa. ifa mah du-du-du ichi effia j́ení ute chod yene ami urem naghana. igbi îshi onor wor íre-íyím mme mme oven wor ke osume utte ínepma yene ame ushune mma oven ame uje arerem. îgabara ije-jumahe. îgabara ije ju-mag-he ovini. uju umagha esuah <hesitation> ogkpe ishine we. iyeah mme egbi ínodma Enh íneb. íku ufu nne ju fu îgkpehe îshibe ama ewe. îshíma enwe ibimene ke okpor íshibe obuck amah íshe rag nna iki gubara nwe ke uyena osume ushina ute enh heh!! yene awor ineb awor mma areke írem ama oven ewe yene awor ashíní gba atte yene uguru wor ama ugam urem osume wor. yene ame uued mu-ved. yene ke gaja yene owor abiren. yene ame íbu mma osume owor uyewor awor kpe morock or awor jamag udunne ewe amang adit íneb ítte choi ame eje nnag-anang udick iche ordu-du udick enwe íneb ugubara uje usaha upeme jeni. îmang unum umang utu-ha mme umag unimi ke owoi îku mma nna owoi ésanni ukubu ushinna je ukuboi ídíp enh onum ewe ke upe íneb. îneb ujagha ufu utte yene awor îsani awor mma aguma adorm adíp unorm wey nnud ke ube ewe. yene awor ashini nne unorm îmme ke nsort ame. yene ami íre-ibere ke oven onor yen onor ama ubu oven ame uyen-nne. yene ke awor gba adit adorn akuba adip unorm amme ewe yene owor mma aje îdit udun ewe abe mme aje amang aje mme ame oh abbe kpor-kpork mme ígwan nsort Amame ígoho ítte. ijoho íku-íku îtte <noise> ah yene ame urem nnang udit enh. ujagna udit enh otu-otu udun ewe. íjoho igubara îkwo mbiaghamme kpor-kpork ìuu-nime. iye egbe ívere eyen iwan ijohome goor ojoí. íwan ijoho mme ígoi. egwad egwad ame usume jeni. usume jeni igo. íjoho uuekhere yene awor egbe awor mme adíct adorn afu asumeh ngwahame yene awor ashini nte ame nga. yene ame udip unorm eh. yene ame udip unorm eh <hesitation> ineb yene ineb ke nsort amee uje ushehe ishibe onor agba duck udun ayeme yene îneb umah udori umang yoro uye-mme ame yene awor mma aje udun udun enwe. egbe uwan-mme. uwan-mme. uwan oven wey. uwan oven erio oven wor equi urem igaha-nne umang nne uje urene egbe uje uju unage ke îsah onor eqiuad egbe ume saha enwe ufu. ugwort egbe uta egbe egbe unarame. egbe uvenere uta inon egwort. egbe ute awor ada-adorn afu atta mme ame yene ashiga-atte ígam udun wor onor ushi wor ígam nne udun wor ifu gbem mme ame yene îgbem mme ígo Yene awor ava atte me-ame. awor mma ajeme udi-dighi udun enwe. onor egwort egbe oven wor ugbaha urem ushini so udun wey ewe ífu íkunor ke orbuck onor eh eh egwort egbe. mmusu igaha nne udun kpor-kpork ifu uurem ke ayen onor kpor-kpork atene mme ke igwam n̄sort. igwam nsort oven wor akera wey ígwam nsort mme îgwam nsort ke ntack mme aneb ovud ashi ke aneb ouud ashi ke ogborogum onor wor. ornuck wor bíní echi educk éé. educk îgwan nsort nge oven igoat eshi atte. onor ugbaga ugwami ke nsort. onor ugbage ugwami nsort nge oven wor amang obuck ayo arem. onor ugbage ugwam nsort ke oven umage orí-ori ama urem nni rem ìgwam nsort igoat dene. igam nge aye onor-onor nne yene onor wor ke nsort ugwamí awor amang mme ame animi ke oven nne je ava arem but evia ufu faít uwor usan oven oven enwe ígam-mme ke îgune ke nsort ame íka ame-mme ire ka mme usor mme esene kuba abbe aje înom ouade. igam gbe educk wor igam îrem. igune wor igaha. imagma educk egod-god itamin ijeha ishi edu ke ukpaha îzome ímagha uru wegam ímag urem gba kpor-kpork ashibe ame ufu kpe educk ushi gba kube aba adorye so igwam nsort. igoat enh. igoat educk dene Ígoat ke îmang obuck arem. ígoat ke imang adack arem. igoat ke imang mme ama arem. igoat mma ishi îmang ori-re arem so igwam nsort îre íye anor kpor-kpork. wor ngu utte wommeh unep-be ke umang agwam yene. unep ke educk wor idanghi urem ayíme. so anim ndo-atte gba oven kpor-kpork wor sughuren isaghi mme aduhe îgwam nsort ame. aka gwami adai nne adai onor ke jeni ugu onor uku. umang aduck ìdaghi uku gwam gba nsort uku dia wor so irem ndo-nte ngwam nsort ígoat educk mme denne